මම ඇත්තටම ගොඩක් කැමති පවුලේ අය එක්ක කාලය ගත කරන්න. මොකද මට ඇත්තටම මිතුරන් ඉන්නේ, බොහොම සමීප මිතුරන් ඉන්නේ කිහිප දෙනයි. <hesitation> ඉතින් මං මිතුරන් එක්කත් <hesitation> ඉදලා හිටලා එහෙමනත් නැත්තම් දැන් ඇත්තටම <hesitation> ලොකුවට මිතුරන් නිතර හම්බෙන්නේ නෑ. ඔවුනුත් ඔවුන්ගෙ වැඩ කටයුතු එක්ක කාර්යබහුල නිසා. සමහර අය විදේශගත වෙලා ඉන්න නිසා. ඉතින් <hesitation> හැමදාම අපි කොහොමත් ඉන්නේ පවුලේ අයත් එක්ක නේ. ඒ කියන්නේ <hesitation> වැඩි කාලයක් ගත කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම ඇත්තටම ගොඩක් කැමති <hesitation> වැඩි කාලයක් ගෙවන්න <hesitation> පවුලේ අයත් එක්ක. මොකද <hesitation> ඒකට මං හිතනවා එතකොට අපේ පවුලේ බැඳීම් වැඩි වෙනවා. අපි එකිනෙකාට එකිනෙකාව තේරුම් ගන්ඩ පුළුවන් වෙනවා. <hesitation> එතකොට අපිට අපේ පවුල ඇතුලේ අපිට ප්‍රශ්න මොනාහරි කතා කරගන්ඩ තියෙනවා නම්, අපිට අභියෝග තියෙන දේවල් තියෙනවා නම්, ඒවා අපිට කතාබහ කරලා විසඳ ගන්ඩ පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් විට පවුලේ අය එක්ක ගේ ඇතුලේ කාලය ගෙවනවා වගේම, එළියටත් <hesitation> ආහාර ගන්ඩ එළියට යන්න, ඒවගේම මොනවාහරි ප්‍රසංග තියෙනවා නම් <hesitation> චිත්‍රපටි තියෙනවා නම්, ඒවා බලන්න යන්න. ඉතින් ඒ වගේ ඒවාට ගොඩක් මම කැමතියි. එහෙම අපි පවුලේ අය එක්ක කරනවා. ඉතින් මම <hesitation> ගොඩක්ම ඇත්තටම කැමතියි ඒක නිසා පවුලේ අය එක්ක වැඩි කාලයක් ගෙවන්න.